Pues ningüy chileanch quienga majlüc pues ning wajiyo nga majlüc ning estechilemonron que nga majlüc ningüy pues más nadam cants o majlüy ningüy pur apel naw mejquiej quiej nangalan pnarangan comida apanaj para narangan cuej ningüy nüetiün cuej ningüy natajcan cupar pues ningüy nepilan pues jang ajiür najnej iüt ning ajlüc milugar apier wel micants ayac stecants mül y at chicuül cants micants xew pues jang majiür mayac yow majiür cada nüt pues patang micants pues mismojaguiey pata cupar.